Imba moruwoteko nu uso kutjiwa rukuru uriri kutja haa omundu wandje poo andae ndi tjimwautu okutjiwasana tjimwautu oku tjiwautu kutja ingwi ongume ongumevanga nai oiri ndji okutja imbo opuso kutarerera otara ongaroye aa omundu wandje uri nai omundu wandje upenduka nai uuhara nai omundu wandje uhingira nai kuno vandu utjinda ovandu nai poo utumba ovandu nai poo unongengaro unongarombi poo unombwa tjiwazu noku imba moruwoteko mba ngunda amuhiyaya kovanene wokutja mamuvanga okukupaa noo otjiwa kutja nai omunduwee omungee mundu tjiri tjiri uriri tjiwazumbo tjiwazu nokutjiwa ongaroye ndji otaa kutja nai ove indjo ngaro yoye omuni ndjiunayo naindjo yomundu ngwi hapo maihitasana mapeya tjiri mamukazuvasana korure poo andae ingo munduwe porumwe unee unoe uneraka evi poo unomambo mavi hapo indi tjimwa tjimwakaa rure tjiwatye okukakupwa omundu ngwi mamukazuvasana tjiri omundu ngupenduka ahingire embo evi komundu warwe poo andae kai kaingo mundu warwe andae kove omuni aenene okuhingira embo evi ndimarikuhaama oripura kutja hapo nongwae tjimehungirwa nai poo tjiri tjiri oowatjiri womundu ngwi poo mwano mbu mbumavanga okutwapo ingo mambo nga okutja mongaroye moenene oku moso kuyenena okumuraera uriri imba pomautiro uriri hapo nandae omundu ngwi ngurokoha nai nguhenaa Opokati komundu poo owete atuyevari omundu nguhungira nai poo mundu ngundji raera omambo nga ngendjiteya nga omundu meenene okutjinda tjiri ongaroye uriri imba rutenga ootjina otjinahepero mosokurisuvisa kutja nai hapo mundu ngwi peya ovaenda poyandje wevepeye wevetjindiye poo we vetjindi vii weve yakuravii ovina mbi moso kuriraera kutja nai metunu omundu wandje poo meenene okuhupa nayo ongaroye ndjimbemuvasa nao ngunda maurimbo noho oenene okutara kutja nai hapo ingo mundu ngwi uri uritjindavii indi tjapindike omundu vii tjapindike oiri imwe ukara novina omundu ukutjita otjina otjivi tjamba atja aahaa ndjiisira mbari ambapindike mara otjina tjekutjiti tjari otjivi tjiri tjiri katjiso kutjitwa komundu omukwao okutja ovina mbio moso kutjiwa kutja tjimbakupu omundu ngwi andae indi tjasekama endjivete andaee nekopi meyakura mena rokutja omundu wandje ngumbakupu poo mesoku poo ngaro ndjimesoku meenene okungurirako nai etjendje tjehena kuvanga okutjendja ataa kutja metjitivi okutja indjo ngaro uriri onahepero rutenga uriri tjiwazumbo otjiwa kutja nai omundu ngwi wazapi oviwana kuvyaza ovina mbio ovina ovinahepero tjimetja otjiwana kaza rutenga tenga itjo tjiwana tjo utjii nawa wetjizuva nawa. Porumwe itjo tjiwana tjo utjii kutja tjazapi uriri moenene ohaama oserekarere kutja omundu ngo ngumovanga okukupa waza kotjiwana tji tjirivii tjitji tji ritjindavii hapo indi porumwe ove oomundu wo wo ngungura ovina kombazu ngungura ovina avihe kombazu uriri otjiwana tjo tjimokupumo kavetunuko kaparuke uriri owo porumwevemuna kutja nai ovandu wovihuro uriri kwindjo mbazu okuvehatunuko kaparukaze hapo moenene moenene okuteya owano woye wokuhupa moenene okutjendja owano woye wokuhupa moenene okutanaura omwano woye wokuhupa mena romundu ngwi. Porumwe eematja nai ove motja nai matuso kuyenda konganda matuso kukaravaera ohauto poo matuso kutjita nai omundu ngo mekuraere kutja nai eye mwimbio vina mbio kakambura uriri kanaii uriri ohauto ndjo karavaere omuni hapo nu otukando tungapi nu tumoenene okusekama oi erike konganda, oo yaa okutja porumwe ove mundu ngura ovina avihe kombazu uriri hapo omundu ngwi oviwana kuvyaza vehupa owano mbo veungura ovina kombazu poo kavetunuko kaparukaze kwambo ove noho moso kuyenena okutjiwa kutja nai omundu ngwi wazapi ongaro yao ngo konganda irivii ovandu mbu mbuve mbu mbuvetjindavi ovanene vao poo andae ovandu ovanene poyao vetjindwavii poo andae ovandu uriri ponga poyao Wahongwavii wekurisiwavii ovina avihe mbi moso kutjiwa uriri ngundo hatwara kokutja moso kukupa tjiwazu nokutjiwa ovina avihe mbi ove noho omuni okotoka otja hapo indi tjimbazu nokutjiwa andae itjo tjiwana tji kutja tjirivii tjazapi omundu ngwi nu moku tjiwakapura tjiwaruka kovanene porumwe ene kamukupasana ovanatje uriri peno viwana nao tjiva ovanene vetu mbiveturaera kutja nai ngaamuroro amwiiko uriri handje ooveni mavetjiwa kutja hanii mavepandereye okutja imbo opuso kutjiwa ouna hepero wokutjiwa kutja nai omundu ngwi wazapi otjiwana tje tjirivii indi tjimoyaruka kovanene okatja kako mwatje ngumeyanga okukupa poo ngumavanga okundjikupawaza ngwi nai ngwi handje ovanenewe kavena kuraerwa kutja nai kako isako mwinyo woye konango ete katukupasana ovanatje poo katutunasana kovina uriri indo zonganda nda oovina ovinahepero. Otjina otjitjatatu mutu noho otjisenina hapo kombunda orusuvero omundu ngwi moenene okutjinda ii mwasuversana ovina avihe mbio peri nawa uriri orusuvero ruyanda kuza nai indo rusuvero ruyanda kwamba amutjitivi tjimwazumbo omundu ngo moso kuyenena kutja nii andae indo rusuvero tjirwaanda uriri omundu ngwi ngunda meenene okutjinda ongwae tjimetja nao omundu tjiwakupwa andae omundu ngumwatjindasana angae otjepanga uriri ndiriheri epanga morusuvero otjepanga uriri Omundu ngwi nu inde yuva ndimwapindikasana tjiri tjiri ndiwapindike kuno mundu ngwi uriri omundu ngo maenene asekama atja mana mena rokutja ami naove noho twakondja pamwe peri nawa mbazuu kutja ndino kwendjisuvera mara ngunda oove omundu wandje ngunda oove epanga randje uriri ngunda oove ngumetoorora momayovi uriri momunu nao okutja omundu ngo maso kuu tjiwa indi orusuvero uriri tjirwa pause amu amutwako amutiza hapo mundu ngwi uriri eyuva rarwe tjiwasekama motja tjiri tjiri pendje norusuvero uriri ngumetoorora ngunda oove uriri andae hina andae katuna tjina andae tjiri twakasewa tuvevari uriri ngunda oove uriri ngunda apeheya orusuvero novina imbio vyarwe mbivihakwa omundu moso kuyenena okuriraera kutja nai kakutja omundu ngwi oiri imwe ndino wekutjiti navi wapindike okutja nao mekuyaukisa oure womyeze vitatu kovanga okuhingirisa omundu ngo hapo mundu ngo mokupuvii hapo mundu ngumekuyaukisa omyeze vitatu mara omundu ngo tjimekuyaukisa oure womyeze vitatu nu handae orusuvero kona kurumuna poo konaro kuno mundu ngwi mozemburuka kutja nai omundu ngwi nu epanga randje uriri tjimbaputara mba omundu ngwi mendjiyakura uriri pendje norusuvero uriri nu omundu ngwi ee ngumendjiyama eenguma nguma ngumapeya etja mundu wandje mbinouzeu nai na nai eye mendjizuvire momunu nao okutja tjarwe ovina mbio andae ingo kuhura ookuyanda nu. Otja tjiri tjiri eengwi uriri ee wandje engwi ongumbatoorora muwo avehe okutja ambara ovina vyandje oombio oku ongaroye otjiwana kaza ona indo rusuvero tjirwaanda uriri tjiwazu nokuhungira owatjiri tjambo mundu ngwi nu moso kutara noho hapo tuzuvasana mongaro eye noho omundu omupupu hapo inde yuva rimwe twarara twarara nondjara tjiri omundu ngwi ma mawezae kuna imbi kombanda yaimbi mbimbinavyo poo ma mayamae poo ndae imbi mbimbinavyo nu manyatororavii oukaa nomundu nu porumwe waetwa momwinyo woye eekuyekumana uriri imbi mbiunavyo mara ove mena rokutjavi oiri ndjo ove mo moungurisa ouruvi imbo wokutja mbahuru poo kona kumuna kombanda yanao okutja movanga okutukira morukupo hapo mundu ngwi imbi mbimbinavyo mbyendjivasa navyo maweza poo maenene okunana kutja vitutize orure poo vikare na tukare navyo orure poovii vikure omundu ngwi mo ona ndji ondwi ndjimokunu nu ondwi ndji hapo matjatja kutja ihape ikarire otjina tjarwe kombunda yanao poo opuwo mbatja eye watjatja rumwe eyuva rarwe kena kutjatja poo eyuva rawe eye wazako uriri kutja indjo ondwi aihe ondjehina kutarako uriri eemena rokutja nandae omayuva yevari omweze mbwi uriri oviungura kavindjisutire omundu ngwi eye waeruka kunaami ovina mbiviheri moo Mo mo mona make woye uriri eye waeruka nao omundu ngo ngumoenene kuhupa punaye eye matja peri nawa kosutirwe indjo turore mba indjo twisapo mba tuyarurapo mba momunu nao ingo matungu okutja ovina avihe mbi moso kutaako uriri kombanda ingo ku tjiwazu nokumana okuhura uriri utjiwe kutja nai haa haa ingwi onguriye ngwi ingwi mapeya endjitiza imbio vina avihe tjivyaanda mouye uriri maeya endjitiza mapeya endjitjindi.